Nyamdu latindu e du foɗa fofale caɗuɗi, ira liɗɗi ɓowiɗi e resi, e ira nyamdu gattinahu tumati ɓoyi e resi, haa hande ira heɓugo babe resa faɓo ye resa ko wara jonga nyomo ɗo ɗun fu e ɗun torra fofale.